أفضل بصراحة إني أقرأ كتاب يعني بيكون مفيد وجيد <hesitation> لإنه راح يخليني أغوص في تفاصيل وأعيش أحداث بعمق <hesitation> الكتاب يعني تفتح لي آفاق جديدة وتخلي يعني الخيال يشتغل، بينما الفيلم بيكون جاهز يعني جدامي فما راح يكون فيه تخيلات أو ما راح يخل- ما راح أشغل يعني دماغي يعني وأنا جاعدة أشوف الفيلم.